Cha kwanza kabisa ukole umela ungusha na ndi kutaratibu chela ungusha na ngo yekushika undusha na kutakutane na usumbufu usumbufu wa kelele kelele.